Iin refr- <hesitation> iin refri jan ka'ax xa'á xaohá hora iin nde yuu iin jan nde tute iin xa'á, xa'á vijin xa'a tuu xanji xa'a tuu tuu nutuan na'a tunen kanix tunodoá ko'ó kan nii uni semana tuu non to'ó. <noise>